Eka! Gny olo moa izay lafa voadonam-pitiava da gny hamono fo avao gn anaty sainy. Nefa misy fomba gny fangalà anigny da ino izay? Da gny vavaky. Apetraky amin-Jagnahary gny fiaignam-pitiava soa mba haharitsy. <noise> Da magnaraky an'izay da laha misy gny olo akaiky da tsaray amin'igny olo igny mba hagnamivamiva <noise> gny raha <noise> iaignategna. Da lafa vita izay da mba <noise> miezaky avao mba matoky olo sady mba miezaky avao koa mba miala gny tana maka rivotsy satria igny mba ilà avao koa igny mba ahafà miatriky gny tontolo andro. <noise>